Iueh yyieh bic nyin ekpo ari mua apomu ochie-chic nten ofie yah kie nyin kie piepie zan, leh pom obubo uh kinn kinn nten ofie yah opamu ohie-chic leh bie leh-nten leh bie nten, nyin piele ochie nap opom mbe ari nee chic ochi olulur ari olaile yah ochic-ochie kule-kule leh igonnu chie ari kie opom ohie opom-pom ochie awu bie chic zan-zan bic afie legonnu ihieh ari wu nyin ochinchic opom leh mpi awu ilekielo omale lepom obubo ofie-fieh bic yele-yele leh hay Ogonu ori ari wu zan-zan chie ako pom ochie chic okiele awu nine leh lyieh ari muaishe ire lermu bie mpi ari bie ko ochuwue obukie yeh boro leh bic nten leh bic nten ari ko ma opic bubic leh pom ofie oriue-rue chie ko pom ochie-opom ochic-chie okule-kule leh leh igonu ari ihieh yah leh yele mua ghic nnie